Le miagbɔ fiya, aɖi yi wo le mìagbɔ fiya mì zãna, aɖi ka woe lio? <hesitation> aɖi ɖe li yi mì yɔna be akɔtɔ, aɖi ya nyikɔ ame eve le gbɔ le mìasi fiya mì yɔna nɛ. Mì yɔ nɛ be amelenu tsã, amelenu, mì gba yɔ nɛ be aɖi. Aɖi ke wo yɔna be akɔtɔa, mì gbɔ fiya mì wɔ nɛ le, ye aɖia be wɔwɔa, yi ŋtɔ tsã me wɔnɛ. Aɖia be wɔwɔa, ekpɔna ŋsẽ vɔ aɖi ma woe nye aɖi kewo le xoxoxo tsaƒe wo va tɔ aɖiwo wɔwɔ. Aɖi ma, mì tsãna gbe vovovovowo va tɔna dzowo, mì ƒona ƒuwo mì va tɔna dzo le, ne mì tɔ dzo le, ye ba fia, afifie toa mìlɔnɛ ne mì lɔa, mikɔna tsi ɖe edzi, mì wɔna ŋɖewo nɛ le funua kpoa ye ŋtɔ etsia tsiɔna va na gɔme. Ne tsia tsiɔa mì ɖo na nu gɔme nɛ, mì kɔ nɛ kɔna ɖe ŋɖe me kɔ dana ɖi dzi, aŋɔ nua gɔme wluiwlui kpoa ne mì kɔ tsi ɖe edzia, etsia nɔna ɖe egbeawo be ŋsẽ ke le afidrɔa afifia mea, eɖena vana yi na ɖe gɔme. Nenema be tsia, mì kɔnɛ ɖe dzo dzi, mì va kɔna amidzĩ ɖe edzi, ne amidzĩ tɔ awɔa yawɔe, ne nemitɔ awɔa, yawɔe. Ne mì kɔe ɖe dzi ne mile blui kaka blui vɔ kpoa, ava sɛ̃na ŋu, va zuna aɖi. Aɖi ma tɔŋgbia ne elea, edzrana agbaze ɖo na ame, ewu na nukui le ame ŋti, woyɔna aɖi ma tɔŋgbi be akɔtɔ. Le mìa gbɔ fiya, edzrana ŋtigbe ɖo aɖi ma ne ele lea, eɖena atsikeshi le lãme na ame, <hesitation> dɔlele ɖe ke wo yɔna be atikeshia, eɖenɛ le lãme na ame. Ne ele wɔ tukaɖa dɔa, enana be mìabe lãmewo nɔna nyui ɖe, ye nyi gbe vovovowo mìtsɔ wɔ nua, ekpena ɖe mìa ŋti. Kpoa aɖi lelea nenema ye be le le mìa gbɔe wã. Aɖi kewo gba le mìagbɔ fiya le mìzãna, <hesitation> wo yɔna be kpeviɖi, wo wɔ nɛ ɖoeɖe voa nyea nye ya ŋtɔ nye me nya ewɔwɔ. Aɖi ma tɔŋgbea mì zãnɛ le mìagbɔ fiya, ye mitsɔna kem xɔ nyana nu, mì tsɔnɛ kem xɔ nyana nu, mì tsɔnɛ keŋ mì lena tsi kui. Ne mì letsi, enana be mìabe ŋtiwo kɔna, ne míabe nuwo ƒo ɖia ne mixɔ nyanua, mìabe nuwo kɔna, aɖi ma tɔŋgbia, ele mìa gbɔ le fiya. Aɖi vivovowo kewo sa na le asi me ye mì ƒlena, mì gba zãna woawo tsã voa ɖekpo mì me nya woawoa be wɔwɔ, mì me nya wo be ŋti o. Wo wɔ nɛ va na asime va sa na ne mí. Wo trena ɖewo ɖe akpa ɖewo me, akpawo me mì kpɔna, mì me nyana leke wo wɔnɛ ɖo woawo tsã wo nɔna asime mí ƒlena ye mì zãna. Kpoa aɖi yiwo nɔna mìa gbɔa, woawoe ma loo